<noise> Ebinyonyi ebinyonyi ebyangasi thuwithe esya ngoko, thuwithe esya mbatha, thuwithe esya ntajumba, thuwithe ebibukulhu, thuwithe ebikororo, thuwithe esya simba doko, thuwithe esya sikoko, thuwithe <hesitation> na kasuku omwa binyonyi ebyanabugha ebi mulhi ebikalhibawa nebithilhibawa nabandu kandi mulhi ne binyonyi ebikikalha omwa sya abandu bakikalha omwasyanyumba syabu nabyu nebi kikalha omwa kisuki.